Am na njëriñ ndax dina génnee sa xeti gémmañ, dina dëgëral say bëñ, dina yokku sa wér-gi-yaram ndax tay bëñ, yaa ngi lekk raxasoo sa gémmañ. Bu yàggee sa bëñ bi bënn. Bën-bën boobu noonu mooy dem ba indi feebar, ñam boo lekk foofu lay duggu. Waaye soo lekkee ba pare, nga jël boroos bi def, raxas sa gémmañ. Dina ko dëgëral, dina yokku sa wér-gu-yaram.